Siko kurishaka besalu katika maisha yakwe ngeshingi kundip kila mfiri ni krismasi, krismasi ngilikundi kwasabbu kila foka kwa kusha mungu ngaturubariki kwete ngweile chavokali kweve utu watu na chai kaili vale wesha daka wakashentikiara wa vrovro vasanda kwamvisha farilia peke nga farijika kwasabu ngivi na familia asa ulie kwetete tera basi kungadua ngaishishavo tukandiame tukaje na famili- ngafamilia yakwa kwaio krsimasi ngi chikundi sana kwake